Wanu sə mi way i gami diga wawow sə re mi ren tomsəgə tomsə sə nə aa remi tomini tomsə rə ani site ɓa nin mi núnə ani, mi nú mi gegen kim ɓawni ki ɓawni se baa mini be re mi ɓawsəgə ki rə sei mi noysə dəl iyə de mi noysə dəl iyə se may gəəni kay yalmi ən wáá, dəl al iyə rə kə nii kamya minə min áa kamsə áa ɓawsə mi ki rə kám minə mi noysə dəl iyə se may gəəni ai yalni əa waa mə gɨ baa mani derə ma kaŋ gɨ baa mani derə, mə báá marori tasuwai taaru mə kən baa maroroi taaru ko naarək gi zum rə pa mə ren ɓawkə ki baa mani be miwmin aa retə udi rə sə komamya pat rem ren tə ren re kə lumai və mo nə rəl aa re nə udi rə ali, monə mə rə, rəl aa re nə udi rə ali mo nə mə re man baa rgə be ben gam təəm ami mə re mə gwargə sə kə da bəsəm rə ge mi kum mi zo mi za gbakəryə wan she may rə rya se mi naynan baa dəwni ən bi, mi nay baa dəwni se bakum ta ən aa bə nə gə shetə kome sa etəarse min ɓawki am wan may gəəni ai aa təəsimi təəm ɓikənəm kuma a bəsimi tomsə. Sə mi za mi ɓawki sə təəm da nafimi am nə kə min nə zul tetə minə min mi re ɓawkə ki ən bi tan mi da təəsə baa mini rə, mi da təəsə wanya rə sə aa re aa dwi dam dam nə ki ə bamin sei mi za mi təəsə baa mini baa mini təəsimi an mui sə mabu gəənu nə kə mə kə təəsi tən ənbi kə irem irem təəsəgə ən mə bə rə kokuma aa bə rə gam mə da za mə da way siti rə sə mi bə ani da bəsimi təəm da gesimi ŋa ko a'a rə sə təəmən ami aa gami gərigə rə, sə təəmən ami bə da nafimi musəpa da re da kamsimi musə parə sə ami da kamsimi musə parə sə musəpa, kamsimi musəpa ami nə kə mi re laaka ki sə mi re mi kergə mabu dəl iyə aw, waaki aykə giya, min way kiya komi da way ki rə ya mabu dəl iyə aw ko wan ya fú mi keru ən aya mən wayki, mən way ki, mən wayki, mən ewayki mabu gəənu wanu kə aya mən ewayki mən ewayki se mi za ai mi ɓawki har niŋkə ah gba yawaa danə yaw abə gawkə har niŋkə sə ani aa kamsimi musə pa sosai sə niŋ ani bə aa ren laakə gatətə mabukaw rə, i reye ren gakə nii sə aa re renə gə musə pa ani igaye aa gərə ami aa re bənəgə tomsə rə aa laa gbanu kaw ɓikunu sə ire ye gakə gatə ɓikunu niisə aare resənəgə musə pa ani.